E karazany e sofa lalako zao da e gne tagna io gne tagna avao gne magnosiky an'azy na gne électronique électronique igny e mampiasa ziro, igny avao koa malakilaky igny fa mampatahotry igny satria sy anao e magnano an'azy.